أكبر حيوان شفته كان الفيل، شفته في حديقة الحيوان، أعتقد هذا أكبر حيوان شفته، وين الواحد يشوف الحيوانات غير في حديقة الحيوان؟ فكان في فيل كبير ومع ابنه صغير، بس الإثنين كانوا كبار مرة عن البني آدمين، ما حبيت الفيل.